سړه وینه لروونکي ژوي لکه مار، لیزرد او یا کیشپ، الیګیتر، اګوانا او ګیکوس، کینک دا هغه ژوي دي چې دوی کولی شي خپل ځال له محیط سره عیار کي او سړه وینه لروونکي ژوي دي.